Takakikua íoo iaa ja ioo va’a kuu tikua este tikua yuu suni este suni kuatiunyo, sa’atuyo ntucha xii satuyo nu inn este nuu inn kisi ja chu’un kuatuyo te taka jaa vixiiunte kosoyo kuenta inn este, chu’unyo este jaaa vixii chu’unyo nuu te inkatu tikua iaa chii yua chuu nu hira vina ni’ini xaa sa’a te sa’ayo in, in tin too ntucha tikua iaaun yua te ku’uniyo chii te chu’unyo este este nau kísí lulinaun chu’un mayo te este chu’unyo ntucha nu chu’uyo este chu’unya in tauu te javixii nuu sunitute maa kuu ko’oyo chii iaa xáá te te yuaa kooyo inn ja vina ja ni’ini xaa sa’a.